اذا ما عندك إنترنت ما عندش إنترنت شنو بتسوي؟ تأكد من تشغيل الراوتر. تفصل الراوتر من الكهرباء لمده دجيجة وترجعه وإذا ما ظبط إتصل بمزود الخدمة، هو يقدر يضبط لك الإنترنت.